मुइलाइ मन पड्या सरल तथा स्वादिस्ट खाना नेपालि भ​एको नाताले भात दाल तरकारि त भैहाल्यो। तै पछा चाइ हमरो सुदुरपस्चिम तिर पाइने कोदाको रोटि, फापर को रोटी, भट्ट को दाल, रायो को साग, तोरि को साग इत्यादि कुरा मन पडुञ्छ ।